Pues we'en du jo'ot ku'uk dun më'ok jue dun du ko'op myaj taj myaj mayëp kap ti'i dun dun myaj tajëp dun ko'op tyjatë dun padakëp ti'i dun oy ti'i dun ka oy jadun yajxon dun jo'ot ku'uk dun mawayn ko'o ti'i ka taj mayëp.